Alen anee achame akot a yekang'eet supui, ae chaiki akamde akot morik amu moriki koo ngiami ikase ile kikimit porta. Imuchi akot iwee iai paisyonikuk machutin rupee, koo i iame moriki, iwendi akoi lunch komaikas kwamin rupee. Koo yeit lunch ko kaitu inyoiam akot kiseri.